Manurut au, binatang na paling cepat adong tolu, napertama kelinci, nakedua kijang, napatoluna rusa, tapi binatang natolu on sabetulna inda pantas on i tiru! Harana mula itiru on celaka do akibatna!, jadi anggo saro diau, um onan do binatang na lambat pardalanna. Contohna bekicot, perlahan tapi pasti, palan palan dia mardalan, dungi museng ima saking ahana bekicot on, mabiar ia bagas niai ibuat kalak, dot bagas nia pe sude ioban ia dei, ima sinaholongna roa nia paida ida bagas nia!, jadi anggo mula iligin tong museng, binatang na paling lambat contohna kayak lintah, tapi lintah inikan bahaya do on, na binoto ona tu badan niba, pangisap darah do on jadi onpe ngga sitiruon ni. A nasapatoluna <noise> klo muda i mandailing guarna pacet ningia, ato limatok ningia, onpe inda sitiruonon onpe pengisap darah do on. Jadi muda i paturuti, binatang na dua on, selain ni bekicot i, memang anggo saro ni udai inda wajib i contoh inda patut i contoh harana mancegoon dei tu kehidupan niba. Selalu ma tokkin nai iba maminta minta tu keluarga, tu sudara, adong masalah sotik mangido tai iba inda ra marusaho. Jadi ma- tarimo apa adana, jadi mula songon bekicot i tong, songondiama? Ia, bagas nia pe ioban ia do denggan, sinabiarna ia i ganggu halak, dungi muse palan do pardalan nia tai lalu dei! Jadi hope mudah mudahan nia songonima kehidupan niba, mulai sian bawah palan palan, torus tai kesampean, aha na icita citaon dot nai tuju, songonima ahana anggo sian binatang natolu na lambat i, anggo songon nakkin nau dokon i songon rusa pe, najolo pe ungada dau manjerat rusa, madapot mai jolo mata, pada waktui argana sekitar, lobi sajuta limaratus sada, tai biama na rasoki niba! Ida ia iba mangarutta maia abisin sekuat tenaga, orang seling nai ibaen tolu ilapis, putus!. Memang ngga narasoki niba bia ma baenon, te mula kijang attong songonima, terlalu ipas pe sala, lambat atong mabiar ia ialak, ahana anggo kijang on. Mula kelinci mangakali museng, paling nakal kolo kelinci sanga songondiana ahana, mangakali sajo mangakali! Adong pe sia non, ah ngga dong epengku da sanga songondia. Tolong ma jolo sanga songondia, tai padahal epeng nia adong ima anggo akalna anggo songon kelinci i tiru, cara hidup niba! Au inda masuk i akalku na songoni!, harani aha? Nadong niatku get mangakali kalak pala na adong diau, adong kalak mangido tolong, ulehen! Te pala inda adong tong bia baenon iba pe nasuada do, anggo saro diau songonima ahana sanga songondia do aha ni bina aon, cuma anggo songon sistim ni kelinci i, inda si paliaro on i! Harana songondia? Totop na mangakali alak sajo karejo niba! Totop na paoto oto on diri niba iba, au inda masuk diaui songon di ahana sanga songondia, anggo nalobi aha diau binatang nai paiuton anggo saro diau, bekicot do. Sanga tudia iba pe tong ioban bagas niba, iusaho on sanga songondia, jadi songon tudia- tudia pe, tu bianatang na lainpe inda jahat ia!, songon tu diri nia sendiri pe tong sonima mula ro musu tong! Monjab ia tu bagas niai, a masuk dia ke sarangnya itu. Jadi itulah anggo bekicot, olo ima muda rusai inda sipaiuton tai sanga songondia, anggo paiuton anggo saro diau bekicot do sanga songondiana, ima ita tiru songoni, pelan! Tai lalu naituju sanga songondiana bope namenek gaji niba istilahna, tokkinnai mulemule godang dei mur maleleng iba karejo isi sanga songondia, muli pagodang bos nibai do gaji niba i. Tai anggo giotniba poda tong langsung, songon lulusan ni, sarjana iba godang gaji niba, inda bisa anggo saro diau, harana kon leng maraha do sude martangga do namangoluon, inda bulus langsung tu ginjangan iba. Ro dei songon na mar ular tangga pe songoni do! Anggo pertama nasian toru on diba dapot iba non sanga sadia manaek tu ginjangan tai hona ulokma! Rundut ma mulak tu toruan iba. A songonima.